Men avval qayiqni tekshirib, yelkanlar, shnur va boshqa uskunalarning to'g'ri ishlashini ta'minlayman. Keyin suv va oziq-ovqat zaxiralarini tayyorlayman, shuningdek, navigatsiya xaritalarini va GPS qurilmalarini olib chiqaman. Hayotiy xavfsizlik choralarini ko'rish uchun qayiqqa qutqarish vositalarini ham joylashtiraman.